أجمل إجازة لي هي الإجازة الصيفية، لما أجدر أروح أماكن يديدة واستمتع، خصوصًا إن الإجازة الصيفية تكون من الإجازات الطويلة، اللي يستانس الواحد بها ويستمتع ويشوف الأجواء الحارة، وتحسين بالراحة، وتنسين همومك.